<noise> mailu makaranta munau anu mushakubu katamar musha mailu makaranta majaga see naja cika dhurzubur su anu munyi ma munyi kira ir makaranta latudi naja musha yiɗuɗu musha cika dhuzubur sanu munda ma musha gawayu mu mahiɗisu irri mahe duku iri makaranta ma mushanda hirda ufun cludibur nanda dhir iew umakarata nadachika ɓar mushandagari makarantar mushan kwayi ma munaugu gabaga jinagi muburcu kokwai ir karatanada cika dharsu dugu musha tauimai amma dazanbba abur makaran musha kwai munau mai jinagu ubucie buri kuɗu ukecing ubur taah ɗufuh jinagumsu kinada ai aure kinada ya mushak jinagusu iburcur kik musha kwai kinada yaa kinadiga kuladu musha ivuki kukuwa kinda bur kulaga salda amma aibank mai makaranta musha kwai munag gabata ubur ɓaa <hesitation> mahi ɗi musha kwai aga tausaiyi ullu kuwani anguw nadabur ɓanji maga ilimima gaɓar jikukira gari gabar jik kira ilimi u anguwagiyi nacika ɓai mushagayi mada hir assignment ma ciban naga ga ilimir imai. Kikuma sir silinu amma ma ir makaranta nacika iranu mushag dhir insdanan da umakaranta ko aimushagin maima makaranta naci ka saɓanda maga ilimi yaɗa dunaya duwa kobogiyi maga feya kobo ma nagubu i dhir madu ganiy kobo magana gewayu unufu kobogiyi naga i bageting simnaga iaw kowa ni hay yanda naga kila du kiigi yanda naga kuladu mushagiyi yanda naga dhurzubununda sina da aiw maga maga ga ilimi unu makaranta nacika dhurzubu anu mushagiyi yanda duna dandaa yanda danadiguhir du sili anujik nadandaa, ko aiy munda mai kujiku danda gabata kowani duuk anda dunamanda aim un agu duku yabanda muda ijinyi mai. Kuwani duma munyi naga cika dhu zubunuɗa yanda dinadagangam sili kinada dhawai da ir dhirnan maja habanda kinada ir dhuraniyi mada imakaranta mai nagana gawayu dhuzubu anu mushagiyi mai aba kumai nahaydiga dhurzubu anumu shagi kirduku ugubalin abaa. Kinya faah agaja kinaga dubuy managa koku manaya siki ya saar bada dafuk diyinank ye <hesitation> dufuk yibur nan gal an mai yiburnan ga lanmai yibur nan gasir dunama amma aibakamai magumai lumakaranta naga naga wayu naraga wayu inudhuzubu anu mushagiyi yanda dunanda daah aga kuvanda amma kinada dhuzu anda aku anguwa. <noise> kuma maga ga ilimi mai kuwani subank managa ga waya mai nazuwaba fusu amlayimai nagacika iri besenace mai kuwa niji abank ange ir businase aku shago sai unline maga ilimi unu fusu vunama nnaga cika dina simai jinagum nadaga shago amma di aimai nmajinagum dinadaga ilimir manada fusing manada faly online nada diga luu nadadiga dilna kaar giyi nagazan nadaran diga iyu nadarandaga kii kobo shago mai amma kir kobo dinadubur saa aku wayanda acika kina nida bukata kinada dilna karinda gabadaya.